دخول الجامعه طبعا كان اكثر حدث م-مؤثر في حياتي. وكانت فتره مليئه تحديات, فرص جديده اتعرفت علي اصدقاء جديده ,بدأت اكتشف اهتماماتي الحقيقيه .هذه الفتره علمتني الكثير من الصبر والتحمل وجهد صعوبات في الدراسه. الدعم من اصدقائي ومدرسيني تعلمت كيف اتعامل مع ضغوظ ,تعلمت اداره الوقت يعني <hesitation> اهتميت ب <hesitation> المواد اللي كانت ت-تشرح ,اهتميت بالتطوير بنفسي ,كل هذه التجارب ساعدتني اني اكون شخص افضل واقدر علي مواجهه اي صعوبات في المستقبل.